Do të përfshija në çantën time një laptop o tablet për fëtiga, një bllok për shënime, dhe stilolapsa. Do të merrja me vete edhe një drekë të paketuar nëse planifikoj të ha në zyrë.